Raha nisy taminy ñy tantarany Nôrivezy moa: ñy fahafahany taminy ñy Niôn kalimara noho nahazoany ñy fahaleovantena taminy ñy tao dimy no sivanjato no ñ'arivo, tafarany ñy Niôn kalimara taminy ñy tao fito amby sivampolo no telonjato no ñ'arivo, nampitambatsy any Nôrivezy no Siedy.